3: בֶּנְסְבַּא לִיָא עַיִּיש חַיַּאת מְזִיּאַנָה מַאְשִי הִי תִּקוּן עַנְדְכּ לְפְלוּס בְּזַבַּא וְלָא תִּקוּן מָשְהוּר, הִי תִּקוּן מְרְתַּח נַפְסִיָּאן וְעַנְדְכּ סַחָה גְּ'יּוּדָה וְעְלָאקַּאת קְוִיַּה מַעַ הַנָּאס לִי כִּתְבַג'בְּכּ, הִי תַּלְקָא הַסַּעָאדָה פִי הַחַאגַּאת הַבְּסִיטָה וְתַּחְס בְּלְרְדָּא עַל דַּאקּ שִׁי לִי כַּדִּיר פִי חַיַּאתְכּ, וְתִּקוּן כִּתְסַהַם בְּשִי חַאגַּה זוּיִנָה פִי הַמֻּגְתְמַע דִיָּאלְכּ הִי נּוּעּ מִן הַסְּלַאם הַדַּاخְלִי.